ngom gena na lao se hoda iya ene sita rewa ge ngom oyo tomate, tomate ge ngom oyo ena ge ngom lao nange ena hoda sita sita.